اولا ترتيب الحقيبة، الاسفل ضع العناصر السقيلة مسلا الاحزية والكتب، <hesitation> او الملابس، ضع الملابس فوق العناصر السقيلة مع وضع <hesitation> الملابس الاكثر استخداما في الاعلى، <hesitation> سم تأمين الحقيبة تأكد من اغلاق جميع الاجزاء والزوايا بشكل جيد. استخدام الاشرطة والاربطة لتأمين الاشياء ازا كانت الحقيبة تحتوي على جيوب خارجية، <hesitation> سم تحقق من وزنها.